कउनो भी दूरबीन कउनो भी चीज के नजदीक देखावे में मददगार साबित होले। ऊ ई सब चमत्कारी काम अपने अंदर लागल एक प्रकार के शीशा से करेला, जेके अंगरेजी में लेंस भी कहल जाला। अइसन शीशा अलग अलग प्रकार का होला जौने से दूरबीन का भी दूरी तय होले एह लेंस के मदद से दूरबीन कउनो भी दूर के चीज के बड़ा देखावले में कामगार साबित होले।